Lóh múo tsá úh aum yíu úh bu tsá trigo úh bú tsá aig úh búh tsá áh ñi úh buh cha no áh jóh jeíh jo main yoi óh, óh cáh áh géi úh ñi do jó uh bu tsáh, óh zé taí cháh tua yiu kó óh zé aug gi múo chá tau jo úh búh tsá ajo jo úh buh tsá ih maíg úh búh tsá noh ká pai canela oh uh bu cha aum, aum bá jaí, aum chile ancho áh aum óh chía tsá áh úh ñi yíu. Joh chia tsá trigo do joh chaí úh ñi do jo chía no úh bu tsá pimienta clavo já lá áh la jo eig óh úh bu tsá tó yia jé múo óh tó yia eí zííh tsá óh áh joh chia tsá cha noh áh úh ñi yiu áh úh aum yiu do jo chá uh aum jo cha laig áh joh chá úh aum yiu jóh múo tsá uh ñi aum yiu taú chá zi taú noh tau toi yiu zi tpi chá éh jó áh óh múo tsá úh aum yiu jó noh jo main yoi jo oh bá shía la múo tsá úh aum baig gi. Jóh áh úh aum baí do go úh bu tsá noh aum chiuacle koh mulato ko aum mulato, chiuacle este pasilla joh áh óh pe main aum baí jóh úhh búh tsá oh chá óh zé taí óh zé aú ajo imaig siu tsáh níu má chíu nuez, almendra óh úh bu tsá já la áh la joh úh bú tsá tó cha puo cha tau tó cha noh múo tsá úh aum baíg jóh úh bú tsá aig aum tsá haig ká gá cóh, gó muo gá có aig do joh óh chía tsá jo áh óh ko ain chá úh aum baí do jóh la óh múo tsá úh aum baíh. Úh búh tsá já la áh la joh jóh úh bú tsa jo to medio baíg gi shiu tó chá jó chía tzá trigo óh úh bu tsá trigo úh buh tsá ih ñi úh bu tsá aig úh bu tsá chía áh jo muo tsá úh aum baí jó uh-uh aum noh uh aúm ré óh áh úh aum ré jo múo tsá chía tsá múo noh já lá múo joh ré, já la muo jo ré chía tsá já lá joh ré já la múh réh. Jó múo tsá óh gi la oh có tau cháh zí cóh toi yiu zí có toi chá éh jó múo tsá noh chía tsá múh ré chía tsá múh noh múh ré cóh já lá óh já lá ha ré jo oh laig úh aum ré áh chía tsá jo chiá tsa jo trigo jo oh la ñiu joh áh óh áh zaí úh aum réh múo tsá lá jóh, joh cóh gi áh zaaí úh aum cóh jó áh go gi múo tsá koh cóh úh bu jo áh zaí úh aum cóh do wi jóh úh aum cóh do jo múo tsá áh jo chía tsá có áh joh tsi zó tsá úh ku. Zó tsá úh ku ni gaíh gó mup gá ko úh cóh do. Joh chiu tsá chiu tsá koh no múo lain jó muo ni yoig chiu tsá do jóh zó tsá múh yiu jóh chía tsá aum, aum bá gaih chía tsá aum bá jaih jo chía shiu tsá aum chile ancho jóh úh bu joh fá tsá íh maíh fá tzá ajo fá tsá íh maig fá tsá ajo ni yáh jó noh chía tsá pimienta clavo jo chía tsá óh zé taí chá tau óh zé au múo chá taú joh tó chá múo joh jóh áh óh muo tsá uh aum no úh aum koh dó chá tau jó main yoi óh múo tsá óh úh aum koh chá jaum óho. Jó áh úh aum kóh chá gaum óho do jo gi áh go óh chía tsá guajillo, chile ancho, ajo, cóh no íh maí fá tsá ni yáh jó chía tsá clavo, comino, pimienta jóh noh. Jo tó chá múo múo ku naí áh chá jo dé, óho chía tsá kóh do jo chía tsá koh pé óh tó chá muo, muoh ku naí áh jóh áh úh aum kóh chá noh gaum óho jóh kóh gi, gi úh aum zá jo muo tsá chá gaum ñih óh áh chá gaum ñi do jóh lá óh jo múo tsáh chía tsá aum bá jaig, aum chile ancho chía shiu tsá ká pai aum chiu, jó chía tsá pimienta, comino, clavo jó chía no ajo fá tsá ni yá ajo, fá chá ni yá íh main joh chía tsá noh jo pe áh joh tó chá muo óh áh úh aum chá ñih joh chía tsá coh úh bu tsá úh cúh óh chia tsá coh jóh áh joh zái úh aum coh chá gaum ñih jó lá oh múo tsá uh aum cháh áh no úh aum já la áh úh ñih la b ano áh úh aum do jo jain-jain la óh múo tzáh.